Pa ma tah en <noise> ama tah enu eo to iuh eun akah no sih, <hesitation> ama tah en ama beor. Vengen to teh meror sa, ama tah veh ear to iuh rakah riori. <hesitation> a res- a res ko, e ih ragah, ta ih iuh ra paka nam ban. Seke epina res e mamata roer pa takap akah. A res mea toa, mamoih ken tah rara'um batari, o iyan i ko ama tah enn anamban to iuh raka reh sih. <hesitation> ma tah rara'um avu, iyan, toa, guu, keh, Rokrok, sa pet, togeah. Ama tah va tahi vari, o pipisgom a tah ih iuh enn pa ma ban ari vari. Mani tahi pipisgom eo visun a tahi vari meo kokombus, ama ban ahik bir iuh enn vir ama iyana veh to vih rer sih pa rokanan. To iuh akuk rer o tah vari pa mess e. <hesitation> mani pet po oeh, meh pan to iuh enn demdem rakah rer. Va'i a mohin to pa'eh hat nom pa enn a tah veh, a demdem. A namban to no gogor a demdem, tostos, vagorah, vaniu ariot inia, kipa roroev mana. E seke momon o demdem kepa deh na wawoenia bo toan, Vapiuv akuk. E ih ama tah enn anamban to iuh rakah erer, demdem meoh keh, anamban to enn keh re'es akah bat rer a'ih, meo rokrok pet, mah tah enn ana- anamban to iwa rakah rer era'u va'ih. Rokrok meo kuru betesum e rih, o roen ahik pir iuh enn vir o roen, sue rer sih ba roen a sosuan ana gah, to iuh rakah rer a betesum. I ama tah enn anamban to iuh rakah rer era'u va'ih. E seke noh po o veh kotkavov veh, kom pokah rakah kotkavu, i rakah koeh anamban to enn demdem rer nen a-ih, enn ver o demdem hen kir enn ver o keh, enn o rokrok, Rok, tah enn rakah vir. Mini tahi pit, ama tah enn ahik bir enn o moan, to pa'eh enn rer pet era'u va'ih. Ama tah ko to kot bo, kipa taneo enn piupiun rer a'ih. A namban to enn rer o keh, ki enn rer o demdem, ki enn rer o kuru, enn rer o rokrok, kara'uh akuk pa hek a varonah viah. I ko ama tah anamban to iuh rakah rer a'ih. A tate boneh to pareh abuh bat non a'ih. <noise> Ma meh tah, ma moih tah vain pa enn namban to pa'eh gue rer buor a'ih, Ih iuh vapiun o tah vari o hathat akah. Tah varih a porokoh, e ma vangeo pa aing vavuriah pa arah porokoh menen jerome. Pa buen ban uur, eo e no ban a va vahur, eo pa angue ya to arah porokoh nom pa boen, ta ta mana boen akah, o vahus takah a ponih, no ko sut en ya to ioh non pa varak, arah porokoh nom. E veh a porokoh, porokoh a ta enen te rara a tatai teh. Seke no tahi pah ria ma iyan ama viah amot, <noise> ama nin viah, ambu am buh amot pet rer, veh mani ru'en, a tava te va teh a roror a porokoh. Era'u meh ti pasi arah non, sunum a meh, toksan o bah porokoh tatane ama sinih, e pasi ror pa epira oer. Mamoeh boer kurus, enamban To arah rer o porokoh. I akuk, ovo tet peo.